La umedá puéi sel un pobrema emportanti pa guisal, mayolmenti quandu la entención es consiguil una testura crujienti pa angunus alimentus. Comu no se pue secal el produtu se hazi defici de hazé-lu. Es estrordinariu vel comu la tenología está revolucionandu la cozina i queandu faci las faenas palos cozinerus. Dendi desidrataoris i hornus de conveción ata freyioras d'airi i otrus achiperris especializáus, ai muchas herramientas a manu pa ayual-si a logral la testura i'l gustu deseau en deferentis ambientis.